<hesitation> Ere'en cuando xink'iyul rik'in wujaaw e wujaaw k'o richikop k'o taq ritoran k'o taq rib'akan elawaj la' cuando katapanek rik'in kika'n kiki ki kimu kib'iix chawan katapanek kikb'an muuuuu muuuuu xe kela' kikanan ya xikich'ab' awach katapan kik'in kuri kikil jun chek wunaq kapanek ketla' kikan chiran xaqara' kikitapij wunaq kikich'itij kiqan chirij chek'era' kika'n kela' kikich'ab't kiwach ora'at cuand kikich'ab' awach katapanek elera' kekikitek katkilan katkich'ab'ej pon pene' ke ke keb'ixnek pe kawetamla' xatkilan era'at xatapan kik'in ke'etz'en awik'in k'o modo ke'achipan ere'en k'o jun nab'eey rik'in wujaw k'o jun toran alasan rib'e' kanchapa' toran pil pil che rib'e' ruwach kinchapan kinchap riij kan kanb'o b'ob'a' kinwilan toran kirya' riib' manxan k'o jun chek mas k'a'n kiraj taj katapan chuwach, wa katirlan katirtapij pon kela'. katk'ow chiriij katzoqpij jun aqan chawan kach'itij kan tonces rajawxik taq awaj ek'o pa awuchan ek'o pa pi la juyub' k'o kichakanb'al ek'o pi juyob' e li li ki'achaq kika'nan abono re laj juyob' tek'ara' cuando kinaj ajuyob' che lawaj la' kek'ob'ek kirajawxiik otz lachinoj ke'elek otz lak'uum ke'elek che chirij elab'ono kikya' lera' chipam re kitzaqan ke ke tzaqaw iib' pi juyob' xa' b'a richalaj el awaj k'o kipatanij ek'o pa jaay xut la' ek'o pa awuchan ee kek'iyrek ketijek kek'iyij b'iik keb'eek pi taq wu wunaq kiklaq' awaj kikimansaj ki' b'la' ti'e'j katijan ki' b'la' kaltan katijan che chirij otz kitzuqek kab'an awaj y kake katkiketamaj pon awach k'ot kikb'an chawan ela' utzil k'o awaj pa awuchan, k'o atoran k'o b'akan pi la awuchan.